﻿nee ka cheget nima illu kho ni mingii nin chju bokara fukgee <noise> nimaa schiikgo boara fukgee illi na nin wa ruu makaranta ni maa warkho makaranta nin illiru nin wattu chju ya kpaali ii ɓokgra fukgeimo dun ɓokgra fukgee tomon, ta schakki bokgra bokgra, mo bokgra michje kuma ta ta khen kho khon khoo kho kuwa schikko ta yu wala khaddiyan dii ii khan maa kgoorikga kham miiree kgo